Toh da ni kamba ziibi day, doole ni ma bay matekaŋ ni ga te matekaŋ ni ga te ka ziiri a ma fun a ga. Ni di da ni ka da ni du ni hari ka daŋ a ra da ziibo baa gumo, ni di ni ga ne i ma soogu ni se hari no ni ma du ni safun ka daŋ ni kamba ga kaa ziiri ka musay wala mo ma du ni tondi kaŋ i ga cee ziiri nda haiwo ka daŋ ka ni ziiri nda a ma fun ni ma ziiri kala ni ma di a ma hanan i ma daŋ ni se hari, ni ga daŋ ka ziiri kala ni ma di ni kamba ziibo kulu kaŋ ni di ni daŋ a ga kala ni di a ma fun ni di noodin mono ni ga di ni kamba boori yaŋ, zama da ago da ziibi ya a sinda matekaŋ no ni ga di ni kamba boori yaŋ barfoyaŋ za i di ni kamba bumbo no i ga ne filaana, ifo no ni daŋ ni kambo ga wala ifo no ka du ni kamba kaŋ ni go ga di ni go ga ma ni ma hari daŋ ka ɲyun a ma mongo ni se ni go ga di mo amma ni si a hinse. Ifo ka ci ziibi wane gaayi yaŋ cine. Barfo da i di nin ni di i ma ne ni se ay wo filaana ay wo si ba kin no kambe zaa kaŋ guna matekaŋ ni kamba din ziibi nda ni go ga di ni go ga ma, ma hari daŋ hinne ka ɲyun i ma ne ni si hin ka hari daŋ ka ɲyun. Ifo kaci ziibi wane dumi gaayi yaŋ a si boori mey doŋ haka ma soobay koy ceeci hari, ka daŋ ka ɲyun ka a bisa ni go ga fayda yaadin.